Be iu va'en nom e to mas nat vovoan inom a tate pa ti a oete. Ba e i, i a kikiu ge. Te pet menon a te a kovo to vatoe enon. Be iu va'en nom e si mas nat ina ma tate pir. Ba e i a kikiu ge, i a vava'en ge a i'iu ti. Tate gunah. Si mas te menon ama tate to vatare vaviah non, ke pah sue po be e to va'en yiah. Me i, bi a, ep a mani ba ito antoen non a matop ke oah. Mea pemeri be keh va'en eom. Bi i keh te anon mani bah, i a ti a, a abuh, ke i pah nat to en pa tate vapa matop ina ti, e si mas me a ti boneh be i a kikiu pet i a nat matop ina pamiri. Me i to antoen na nung a mamoeh o pa va'us a, e kovo pi meo kua pi ge oete pi meo kua pi